Allra nga armuai ë plot plot me shurbise, i sheh një për një e sheh çë shurbise jan, nga sheh per esempiu se mënd i nxiersh, mënd i vush mbi një anë, mënd i dhurosh na ë se ke mbzonjë llargh, e armuain u çë di, pran dipendi një çë ka mbzonj, per esempiu u mbanj gjith maljet te një vend, gjith brekt te një vend, këpucët, portonjet e gjithë.